طيب أفتح جوجل بلاي أو -أو إذا أنت أيفون أفتح آب ستور بعد كده تبحث عن اسم البرنامج في خانة البحث وإذا لقيتة البرنامج أظغط عليه بتشوف زر تثبيت او تحميل علي حسب أظغط عليه ولما يخلص التحميل بعد ما يخلص راح يظهر البرنامج في الشاشة الرئيسيه ثمن تفتحه وتمشي مع التعليمات عشان تبدأ تستخدمة وبس كده كده صار عندك البرنامج ومثبت وموجود تقرأالتعليمات تمشي مع التعليمات عشان تستخدمة وتكون ثبت البرنامج وإذا كان هو برنامج شغال بالحسابات تسويلك حساب وكذا وتستخدم البرنامج.